नारंगी रंग से म्यार दिमागी मा खयाल आंदू। कि नांरगी रंग ऊर्जा और उत्साह प्रतीक। खेल गतिविधियों कू प्रतीक भ च। और कला डिजाइन मा भी रचनात्मक उपयोग करदा हम।